Një pas do të ishte me kultivu dheu e ndërtu një rutinë për me mbijetue, duke kultivuar ushqim edhe duke u mbrojtur. Edhe pse do të isha vetëm, do të përpiqesha me mbajtë gjallë kujtimet edhe vlerat njëríe, duke kërkuar kuptim në vetminë time.